De'se ge irim goosa pase ya mii n ii oka zirirə ya? Goosa ziizəs go, ziiz na goo na pe goosa oomis, kana hallapa kana goo ana go'pan pa, na tə'ka nit maa na tə'nita bil ii bonge na tə'ət. Na hakkilo maa na gap na hakkilowa ziri i zang kunu bonge ure az puna hakkiloz. No̱k rii kala ziiz na gap na, na gapna bonge ga'a billo tagə bo, bil boo tagnu ak bonge səna re pe goosa ozaros som pa, na pe goosa go'os, goosa go̱'as usə bil koo azəya diinai yai pat ipu go̱'o̱k rə ipu dook pagrə roo. Iya i tangram mai, nai iya i ree roloi pat, i doo bonge kak ziiz na gap na goosa oomis. Ane goosa oomisan ya? Goosa oomis ziiz kana ruurə pa, ziiz kana go̱'rə ana go'pan pa, ziiz kana bo wak pa. Ziiz na tə nit, na tə nita oomi sə bonge ziiri i dook bonge az, lailai waza go'o̱z aa az. Hakkilowa uloz, na goo hakkilo wa ziriya i puna diina sə i dook bonge, ee ura az waza az puna diina, i dook bonge ura az diina pisu bo pa. Amma ziiza oomiz sə zirii iuwaz uzo kala azeya hakkilowa ulloz zirii dook bonge waza anu rə az, ziiza oomizzə, mii n puna <hesitation> Iika minge, kala ziiz ina doo bonge ziiza oomis. Ri'ak ziri ori ipu wo̱'tere roo sə i ɓo'mo, a eyi pat e yi bonge ziriya oomiiyi pa, ikə daatə neta root sə iki zaa ekə gap oomi dəllə te sə bonge e daks zur. Ri'ak gapta oomit naa pii ziriro hande ikə bonge ara i gabun polis stesonak yaa, ikə laa to̱ms ikə kinə hə. Koo aa á aks <hesitation> an ii ara i wa'kən mootarək ya, no̱k in gapta oomit na pii, niteti pii pa. Nok riik kala ziiza ii, a ii onge na gap oomizzə, ziiza na hakkilo oomiz, ziiza boo duuk serum billaz, ziiza boo no̱o̱s do̱'ga ziri ya ulloi yaz, ziiza boo og koo aze ya ni uraz. Nok oza og ziiz ziiz gə ziizə pa, sei dei bon. Ana pita urazzə an kə pisu ur pa, sei boo. Ana kitakiizaz tə'tə an pisu, kə pisu ur ur pa sei boo, irima eyi ziri ya oomii yo pa, amma ziiza go̱'o̱s gaa, na oksə ziiz bonerə te bonge pita ura az kə og boneya ezi pa. Na oksə ziiz ona pisu pa kə doo bonge ura ezi woo pita una kə pisu ni boo ak səbon kə go'rə oomi. Amma ziiza yela bonge zirii na tor bone rəz, ziiza oomizzaa ezi pa, ziiza boo zirii dook bonge ziiza oomizazzə pa, no̱k ziiza oomiz gr na puna yirkəp. Na og ziiz napu bone rə, ur maa bo saa bone. Na og wodubrə nage ur maa na essəbo ana eni sei dei na pii pa. Na og ziiz koo ina go̱'rə an, ina ua'kən uan zə bonge kai ana an pita kə bo̱'rəm ri'eri pa, gbakəssa ullos bo re ɓalləte no̱k iya ah səbo hisə yonkiya ziizəz, iiyə ziriya ziiza oomiz. Soo ziiza oomiz, ziizə, og zura ulol yetta ona pa, og zuraa ullol ziiza ona pa pu luullum urirə dii. Amma ziiza og zura ullol yetta ona pa, og zura ullol ziiza ona pa pu luulum uri rə dii. Amma ziiza og zura ullol araa kak ziizaz, ziiza oomizzə pa, no̱k riik a tiitə aa pat na noosuka zuta aat, a tiitə aa pat na wengka zuta aat, a tiitə aa pat na irim aah <hesitation> sumdumeya aarə i go'pai, a dai, a kam ana bil bonge ana kaman, uno ana ziri i ii, mii maa n ii minge kala ziiz akə gap muzə. Ana og ziiz ri'gəttə pat aka togo ange aa pat ziriyo, ama oza ara a togunak oza kə kamtə dokta go'pat, na goo ana iyai i totən i togunak, ur yaan ruruka ozazə, to, irim a eyi dokta ziriya pa, amma ura yaan təksəka anan uraz kana pak anan kana pog uraz pa, anan uraz kana pogu pa, pu gaptə oomin uzo ziiza oomiz, uzo koo kala ziri i yelə bonge rii. No̱k riik, ninka gə mona og ziiz ina pu togro ina sar monge akak gə bo ri'gəg oomi Ana pokubon pii pa. Amma esak gə rige ya? Pii pa. Mona okusaa ziiz a okusaa ana kamaan, ana kam ziizan. No̱k riik gwankə ana ipu yaakən dookarə bonge kala ziiz na gap ziiza oomiz, kana gap ana kaman pa. Ana kaman ninke e me̱e̱ diga nama te', ann diga zangbi yoo, ah arai koo saabali, iyo a me̱e̱ neta go̱ pat neta wo̱'sət. Amma esakge nita wo̱'sət tottoo dəllə te'. Nok riik epu derkrə na gwera ghi'lal, usini na usoko, á gər, saa gər sundumerə, ziriya ninka i gap oomi si gap si ri'gə si i a me̱e̱ verezo pa, a me̱e̱ areya kabilaz pa, a pat a moyoi gə ane go’ rinya? Amma esak a pe'saa ɗabiya oza, no̱k riik epu oorukrə, a gətə saa za gap ziriya oomi, mii na moo, ko bonneya ana okun a okun or do̱o̱bi, uri i doo bonge aze or do̱o̱biya mo̱o̱zazaz ya? Ura ipu ri'gəttə yammaz, aze or do̱o̱biz ya? Ura ura i togo bilaz, aze or do̱o̱biya mo̱o̱z ya? Ara i-i zangən makarantarə yammak ur ar do̱o̱bizə. Soo aa at or do̱o̱biya muyoi yo, bilna go̱'rə a gap ziriya oomii saa aa a noos dəllə aal, a noos bute aat. Bilna vallaa.